Tagaaɗo e wawa yaha, yaaɓa jaaɓille ujineeje jowi yaago ujineeje joweɗiɗi (five hundred to seven hundred) to nyallande. Ujineeje temeɗɗe tati e jowi yaago ujineeje temeɗɗe nayi e jowenayi to asaweere, amma lambaaji ɗin e perotiri hakkunde goɓɓe yimɓe.